Lontin né kāda i é í á īó ñaꞌa kɨɨntin kú tɨ o o nū kuéthi vi dadiniꞌi ñā tɨ́ ne kāda i ii este konduꞌu tɨ éste kaíí ka tu méꞌñu taꞌxi n méꞌñu taxi naꞌa sna suni kací xtaꞌantiin tɨ í vāꞌa ntíi kaxi ka tɨ vetsi á ma ne matēné nachíko nuu tɨ este dukūn neé ñaꞌañáꞌa vántiꞌun kāmá nachiko nuu tɨ xí este kuiī nachiko nutɨ ɨ kaakuii dɨ naciko nuu tɨ ñáꞌa dukan kādá io iō un ñaꞌa ío ña tɨ́ ne ñꞌñá dukan tántu kéi kɨtɨ lontivi kɨɨkɨɨ ñokó javin este tiꞌin ñá a ne tiꞌin ña neé dukan kādā iꞌí ñoo dáxūꞌví kɨtɨ o ne dukān ne kāꞌn má xi nákaiko nuu tɨ tséé kaci kaxinuu tɨ ta koo ña sáꞌan vii ne ñáꞌni tō ne thí kaꞌ í ka tama í váꞌa tsi ka kāꞌndɨ́ꞌɨka kacika tɨ na bra kɨtɨ este táꞌan dune ñati táan du sé ni ñaꞌ cin éste náciko nuu tɨ dukun vetsi kuīī náciko nuu tɨ xí. Kaꞌnuu vi da kuñuꞌu núu tɨ́ ne ñaꞌa ñáꞌatu ña da káva nádantɨꞌɨ iní dɨ í ñaꞌa uun vií dɨne chɨn ga i éste dá kui dá kuixi naciko nuu tɨ tɨ ē séé kādá īó ñaꞌa kaꞌnuu taꞌan ña tɨ́ né dukā ne kāmá chi éste nañēꞌe dɨ ne dukā ne stema te ó ma né kantio kɨɨntio kɨtɨ́ne poesé kantɨ́ꞌɨ xin nañēꞌé tɨ méꞌñuviꞌ méꞌñu tachí dun ntáa kɨtɨ nté kan ñuꞌu dɨ́ tsi dava tɨ ne kɨtɨ iꞌɨ i deꞌnja ne kuēīñaꞌa vántiꞌꞌun kāmá ntéka tɨ ō sɨkɨtɨi ñāꞌa ne ñaꞌ cɨ́ dukā ne váꞌá chi este vá ti kama nté ka kɨtɨ ɨ ñaꞌa vántiꞌū déꞌnjan o ñaꞌ kanká tɨ o knsaꞌ viꞌi ña tɨ́ ne vɨtsín este dukā cí éste dava tɨ ne váꞌa tsi kamá ntéka tɨ dava tɨ né achí kui nté ka tɨ kɨtɨ n nté ka ñuꞌu jan kɨtɨ inadinachiko nuu méꞌñú tachí ni axi dava tɨn ne duka kāꞌantɨ́ꞌɨ naxhiko nuu tɨ dava tɨ́ ni a xí éste dá kui dá kuxi nachiko nuu tɨ dun kun jun.